بوقت الانتظار اقعد العب بزل بالموبايل او الغاز او فغد لعباي يعني <hesitation> واذا ما كان عندي شحن او كان معاي كتاب يمكن اقعد اقرا كتاب بس كتاب يكون يعجبني يعني <noise> <hesitation> هاي اكثغ الاشياء الي اعملا او اذا لقيتو طفل اقعد العب معانو